मान लेवा मै एक गो सुपरमार्केट में खड़ा हो और मै ढेर सारा समान ले धारे हो। और बिलिंग कराए में पता चालीस की बटवा घर में भूल आए हो तो मैं दुकानदार से विनती करहूं और काहू की कुछ समय के टाइम मांगू और बटवा ल घर से जा कर ले आहू और व्यवस्था करहूं।